Ujun yee ndivɨ fregiador na cachi yee cati tuhun ndivɨ un nava conectar de energa ian ran guee guu ni ne jiu ia tencha sivɨ un nayee mie ndoo nda chihe ian yiti ndachi vahi ra na cachi yee a te yu ia ndioo ndu jaa cuu coservado ian.